Eee da mita koa andreo ny fombandrazandreo amin'ny resaky fihinanan io ka andreo zany tsy afaky mihina hena sy vokatsy avy amin'ny ronono amin'ny fotoa raiky andreo koa tsy mihina koso ndra ny juify io ndra ny musuman io